<hesitation> Kame nin para nitsi ka tamup barah ogun an tututuut men puana youh o katuun. Mes naka ke barah menguna <hesitation> ke tutuut mengua nao katuun, o toae tarih hatatei- <noise> hatatei pume na. Papu hatatei sin pume na, o tutuut i ih, e tututut mes guana to papean ke kao rea to hatatei. Na mangin gue run da nongon o tutuut tarih berun e <hesitation> pup dime youh. Mes napean e taguh gumeh nitsi <hesitation> sumatin temen nahen napinipo, mes naka hate guana run, i hatatei sin pume na. Yi mes naka tutuut gunai run. O tutuut tena e kato hare guna o <hesitation> o eksampol an tara i run be run kure dime youh. Tutuut tena hatatei pume na. Hatania mea to praimari skul bae na nao gun to hai skul Bisop Wade. <noise> Tutuut tena, olgeta poat e tutuut guana o papean tarih, kani poat na tutuut as guana kao sumatin. Tanasah na mangin gue run da kure i mein toukato i ih. Kobei naka kuru ke tututuut hambob mengua nao katuun, in tokui ke namot guna. Tokui to trensleisin. In tokui ih, para poat teyouh kame gua nao katuun ai na ku tutuut yerun. Tokui trensleisin kato sin pune eh. No tuan win as main Pasta no tuan hakenin as main Minista poat eno <hesitation> join mao trensleisin. No nate hanon sin mao baibol. <hesitation> Tsi ekspiriens tena tuba ime na tutuut yanai run. Nongon dieyouh be <hesitation> boak on i pion, kao- kao pan e ih, tasu hamanas meh, o tutuut oku panas i ih kakato yana run be run e kame dio totot pea an tasu pume run. <hesitation> Naka ke tututuut guana to <hesitation> trensleisin, e papu trensleit sin purih, kui pumo to tooh to tonana be nao meh to tooh tenit, mamein in poat tutuut guanai run. Naka ke paat mes kuru ona teyouh, poat eno tartara o ma to mes- mes o tsapta nahen to Buk, nate hanon mes sin mao haman, nasah ke rang sin no tsapta i nen. Tanasah mei- mei a boak hare puh kehen oku mao bei- bei kap. No kure mao step teyouh, kure nomo ai no nate hanon mes sin mai nasah ke rang sin no Tsapta ke kui omao. Nikai ih tututuut guana e run, be na hahate gue run, "No tuan hakenin <noise> sih ke tsontatat tenit nahen napinipo ke tatat amanas orih poat e lotu purih, no hakenin mae run. Kao pan terun <hesitation> mei nate hanon sin purun o haman tina wanwan beis nahen to baibol. <hesitation> Son eno tasu <hesitation> main tokui to trensleisin, no na riseds oma maman naka na tartara oribao nate tasu hamanas ona nahen to baku teno. Be no mu nate sin amanas mai o haman ke- ke rang kuru sin no buk." Yi nikai ih tututuut amanas yana o papean e eh, bein para terun e tasu hamanas orimeh. Ri Kame hamanas o mangin pea tasu pume run nahen tein tokui ih. Yi nahuenu naka kuru i tututuut mengua nae run, tokui trensleisin, <hesitation> a yu eh, <hesitation> tutuut poit tena ka pua na to hatatei. Tutuut tena ka puana to hatatei, para napean ri nate hakap sin o tutuut tarih. Tanasah ena- ena poit ku tutuut e run, na ku mangin e run da kure i meh papu tataan pume na to hatatei tarih. Hatania pume na Tukihing, Tutuut tena i Tukihing poat ena ku hatania to hatatei Tukihing, na mei pui kain pean i eh. Mei- mei ao nate, na mei pui napean in baku konan tso sah. Kobae, poat i greit tri puna nainti tri, na ku kui o komitmen tarih. O tutuut tena tutuut amanas guna. Na ku kui o <hesitation> tutuut i ih, tutuut bo hamanas yana run. Greit tri be na tooh mengun titsia tarih, papean aobot ke hahakenin die na ih, ke momua die na, ne na pita hakoh guai run. Poat i muk puna o rang i ih, mei muk oku punai youh. <hesitation> Haso panas i na o rang i ih tin titsia tena, be na poit as, na ku komit ena to hatatei amanas tarih. Poat i kap hamanas pui nangen i ih, nainti tri, kosos hamanas gue na ku hakenin amanas o papean aobot kiri momomua emen. Papean o nate nahen tin klas temen. Na ku amanas ime run, hatania amanas ana yu eh nainti tri, nainti poo baoyesan not, nainti paip be na panas mengume youh. Nainti siks, poat i eh mei not a nu pui Tukihing o praimari. <hesitation> Nainti siks na ku hakap hamanas o hatatei tarih eh be na na hamanas ougn i Talina, Kato hamanas ya nao greit seben. Seben, eit, greit nain greit ten. Be na hakenin sai guo greit ten, kontinui sai gun to greit leben. Na ku ka amanas ato greit leben eh, na ku skul hanun oku o tem wan, tem tu, tem tri be na hot poit amanas ogun, tanasah kawo tena mes oku pan, mei a nakatuun taguh ime youh to skul pii, be run hahot bi amanas die na. Koba poat hahot purun ena peles, na ka puana peles, mei a kaka ku puna. Na ku taguh onot mea tani tsi papean <hesitation> taguh ime run <hesitation> hatatei terun. Taguh ime run, tutuut guai run yu ih kain tutuut i ih tena nasah kei tuba ime na poat ena ku hatatei meh. <hesitation> Pion e ih o tutuut i ih, hahaso mes gua na, sumatin aobot temen nahen napinipo temen, yo tutuut i ih hahaso gua nae run. Papean hamuo kuru kei tutuut i na, papean hamatonan tarih. Nahuepis amatonan na pean tarih, ye run hamuo kuru ri nu o tutuut i ih. Na ku tutuut erun o tutuut i ih be na hate gue run, na ku hatuan a eh. Hare ne na ku tsalens amanas erun. <hesitation> Mangin pea amanas tarih, <noise> Mu na nu oriba hatuan a na be mu na hakap mue youh. Tutuut tena to hatatei tarih, haso guanai mu. Na mangin guemu kure mume touhatatei tarih na sin pume na touhatatei tarih. Nao meh, poat emu me soot oma yunen hatuan a na, mu suman sai hamanas mue youh bemu na hakap mue youh. Tutuut tarih to <hesitation> to hatatei tena, para napean <hesitation> nonongon dirun ai run di <noise> hatakai na totot terun. <noise> Poat erun me rarang mendie nao tutuut tena kato sin pune eh, ai na ku hate run, kure oku petas ih. Na mangin as gue mu ma boak raeh am, ma sahis yem ena, bemu na boak hare muo kain katuun i eh. Mene ih mei amanasah, mene <noise> mene kao ku hamanas omai numa, mei an tokui sai ka kui imen. Kao ku petas ona temu am, <noise> hatatei hahiring am namot mui na tokui. Bemu tara poit as muemen ke kakao ku muai peles. Eyouh ku, o huenu o tutuut e hahaso guanao, to katuun nahen napinipo. Tutuut e kui pugua na to trensleisin, <noise> ao tutuut i hatatei pume na, ka pumea na to skul, yo tutuut hahaso mes gua na o sumatin temen nahen napinipo temen.